القراءة هي المفتاح ، نشوف أساليب مختلفة يتعلم منها ويكتب يومياته، حتى لو حاجات بسيطة، باش يحسن مهاراته ومراجعة <hesitation> الكتابات <hesitation> مع شخص آخر تعطيه منظور جيد <hesitation> وتحسن من إسلوبها.